Canada pegua reta jembiu jaeko ˂Hesitation˃ jaereta jae mbae ma jouva jae papafrita, queso jare salsa jare marisco jare qebec jaereta jokua tembiu, jae ma oi jjoureta va jokope oi re va.